Raha ao an-trano aho ary tsy manana afa-tsy dimy minitra sisa isakafoanako, de mofo sy atody no hoaniko. Satria zay no mora vita ary izay ihany koa no afaka hoanina haingakaingana. Ary mety hoe afaka entina raha tapitra ilay dimy minitra ka tsy maintsy hoe mandeha.